إذا أنا مسافر عبر الزمن ورجعت ألف عام للخلف، وجتها إيش؟ بشوف حالي عليهم الصراحة، <laughs> يعني أنا بعرف أشياء أنتم ما بتعرفوها، بحا ب بسوي حالي إنه أنا ذكي، وبحكي لهم عن المستقبل وما أدري إيش، بصير مشهور وجتها، يعني أكون أشهر واحد بهذا المكان، يعني أشهر حد حدا بهذا المكان أنا!